ساس مختلف انواوې لري چې خوړو ته جلا خوند ورکوي او مختلف دي. توپیر لري یو تر بله لکه د بانجان رومیو ساس شو، د باربیکیو ساس ش، و الفرادیو ساس شو، <hesitation> پیستو سویا ساس، ګرم ساس او همداسې بیچ میل چیریاکي ساس او داسې نور.